Ep ngingilan dat ep tarai nah dat laun tari lakman piu, ep kamgoi i akes tar dat- sur datol gat ep narakai khon nos alar toh inang rhop tah an lakman piu. Api saloh nah ep rarakai nah ep kuntan i- tari arin dat khon wuvur arop toh wuvur tahonep lakman piu nah ap dat baran laulau khol onep lakman piu larep wuvur nah di- tari arin dat khon nos alr toh baran rhop ep bon, ep inang, toh malum, ap toh baran rhop nah a ning on ep lakman piu, dat el nos alari.